To ɗum waɗi haala lammba tati kam, walaa ko waranta am to ɓernde bannda diinaaji feere-feere ɗi ɗum mari, ngam diinaaji feere-feere e naftira lammba ɗum, ɗum tati, bana diina Christianity ɗon mari concepts ɗum trinity, ɗon ɓe mbii.